Prima dë tüt visca püra ël computer, pöi deve serni ën gestur ch'al a la posta elettronica, serne pöi ën to indiris persunal e pöi 'na password ch'a sia dificil che i auti a capisu cula ch'al e perché se no a t'rubu tüte le infurmasiun, cuindi büta dë numer, dë cifre, dë lettere